yaba naxwin kap ada jo'ot kuka'atë mana nëkë badëp porque tokatyë ko'o dun ja mananëp ko'o du jotku'ukë pero tokatyë je kyëxëk je jotmay tyam je xëdëny yuk ka i'ijpä, tyam je pa'am pyadë, tyam nak xak jo'otmatë, asi que kabë ech kyëxpë kap dun mananyë ko'o du jo'ot kuka'atëdu badëp todo el tiempo siemprem je bi'i je taj jë may naka mëdatëp, siemprem bi'i nëkë mëdatëp mëdyë dun kyubabam kyubëdekam.